Sj munntum nnkc abaefor ntsentan kjse no do a, adze a meyj nye dj, mudum mo "phone" no bjyj sema ebien bi na cno ekyir no mo sc. Mo sc na sj cmmba a, dza meyj nye dj, mokchwehwj obi a onyim "phone" mu yie ma cfekyer fekyer mu na obowie no, na cayj ama me. Mo nua a midzi n'ekyir na ctaa yj djm adze no ma me.